ما مشروبك المفضل، وما طريقة تحضيره؟ مشروبي المفضل هو الشاي بالحليب، طعمه رهيب وله نكهة خاصة تحضيره يبدأ بغلي الموية مع الهيل والقرنفل، بعدين تضيف الشاي والسكر آخر شي تحط الحليب وتخليه يغلي شوي، وتصبه ساخن بمزاج